<hesitation> Iny moa zany tsy de harako agnaran'ny raha iny fa i ndraiky hitako ndraiky fa zany hoe machine iny zany lafa hoe maina be an-tragno ao de igny manamandomando gny <hesitation> tragno zany, magnisignisy rano ny <hesitation> i tragno zay ipetrahan'olo anankiray. Zany hoe izy zany <hesitation> ma- mampisy rano <hesitation> rivotra.